Mba hisiane fomba mahomby hiadiagna ame fampitahora ny zaza an-dakilasy koa zashy voalohany indrindra aloha mba tokony mba hisy zagny fifampiresahiny eo ame ray aman-drenin'ny zaza izy ame indreo mpanabe an-dakilasiny agny, da ny mpampianatra koa zashy mba tokotry mba marigny e zaza ka, mba akaikine fone zaza zashy mba sy hisian'ny hoe fatahora zashy raha misy raha mahazo an'igny zaza igny mba sy hatahatahotra zashy izy hizaka ame mpampianatra agny, mba hoe ah mpa- madama na ramose zao raha mahazo agnahy zashy, mba zay zashy mba hoe fifanakakeza fanakakaizagny zashy misy eo amindreo roy.